मसूर की दाल बणोण का वास्ता पैली मसूर की दाल थें थोड़ी देर का वास्ता पाणी मा भिजायु चैन्दु। वीका बाद कुकर मा डालिक तीन सीटी लगोण का बाद वीमा गर्म तेल मा भुंन्यु प्याज़, जीरा, लहसुन पेस्ट, टमाटर, नमक, मिर्च, धनिया पावडर, गरम मसाला, किचन किंग और हल्दी पाउडर मिलेक थें पकी मसूर की दाल मा मिलेक थें हम तुरंत ही मसूर की दाल तैयार कर सकदां।